<noise> Lɔ bwenɔlən məndiyo a lami jəl <hesitation> mə na bwesəni mə nyimbɔ jʊ youligɔ yɔle woi. Mə yəlam bwenɔli nyim jʊnɨ a bʊmi nyim jʊnɨ a bʊmbi. Mə təl gəlalantal məndi nəngɔ laa, mə təl gəlalantal məndi nəngo la mə nyim youligɔ a ləm youligɔ a bʊm yɨm, na kebɔ kilan na kebo kaa jəli. Lɔ bwenɔlən məndiyo mə maa gəlalantal məndi nəngo mə su a kəggai nəngɔ yɔ mə tagəm na kəggi, mə maa makaranta məndiyo a <hesitation> a təm Bauchi. Mə maa makarantagɔ wo nəngɔ mə yəlamə gəlalantalo wo nəngɔ mə yəla mə gəla mə bei. Lɔ bwenɔlən a ləma su mʊ <hesitation> mʊ mi mʊ nən kaa bʊlali wʊnɨ mʊ bʊlale we komsane, mi mʊ nə kaa bʊlali, mi mʊ nən nə kii, mi mʊ nə nʊnɨ mʊ kole mʊ swɨgəni bi, mi mʊ nə nʊnɨ mʊ kole mana ga jəlanbɨ. Mʊ kole ma na nəl mana ga jəlanbɨ maa nəngɔ komsa dul gənɔ jəbɔ moi. Jʊ a bwɨ nəngɔ a munɔ mi mʊ nə kaa bʊlali jəbɔ kaa nal, mi mʊ nə kaa jʊnɨ mʊ ko nalle nən nʊgɔ gə fii mʊn nəlle Mʊ na mʊgɔ ləma mʊnɔ gəm, nan nya jəjalən muno nəngɔ mu jai, mun gəngle mʊ mou kwamɨgən kwami jəbɔ nəbɔ. Na mou nyabɔ jəjalən jai daagɔ komsaile a məndi nyuwa ləma lɔbwenlən məndi a loakaci gɔ <hesitation> Kwamagɔ gəmi, nan nya mwan məndi nən gɔ mə jai, n nya fatəlam məndi nəngɔ nən ta <hesitation> nə ta kiyotəm kel nənɔ wʊnɨ benəmle nən jatəm kəga nən na nə ja kəga nən kitotəm kel nənɨ, nə kiyo kel nənole jʊnɨ nə ko bʊm nəmle nəngɔ nən maalei. Na <hesitation> n nya jʊnɨ mən dəgle bʊtɔ məndi gəmi nya mwan məndi mən jale, mə kole mano mi mənə kaa kel. Lɔbwenlən məndi nyuwa ləma. Mən nyuwa ləma a gɔlatin we? Mə nyuwa ləma tɛtɛmi <hesitation> a kwel a jʊjʊi nemi nəngɔ nən yɔ nəbɔ tɛtɛmi nə maa jəjalən nənɔlei. Tɛtɛmi a naabɔ kaa nɔɔli a wʊnɨ a be ba komsa mi dullei balle mə suwale mə a dangɨ nən jəjalən a kwamgɔ gəmi. A kwaamagɔ nəmə mə shi mwan məndile nən kang mi na nən nya nam nano tɛtɛmi nən nʊga nən ja nən yɔ nanɔ tɛtemi nə ya <hesitation> nʊgami gəm, na nə ya nʊgami gəmi gun dou gəla gəm nəngəm. Na na tetemi nən kaa nɔli nəngɔ daagɔ miso mən nyuwa ləma lɔ bwenɔlən məndile miso mən nyuwa ləma yɨm məndile. Jʊ bwɨ nəngo nɔɔtəmɔ mi gə jəla betɨ kɔtənle <hesitation> kwamgɔ gəmi sai maa mi bʊgəne maa mi bʊgəne, a dangɨ nən jəjalən miso <hesitation> tɛtɛmi nəl gənɔ doule nyo miso nəl məndi doule nyo. To tɛtɛmi kwamagɔ nɛnɛ a bʊlami tɛtɛmi a naabɔ kaa nɔɔli na jʊnɨ nə nya nəbɔ tɛtɛmi nən ja, na nə nya mami nə nʊga nən ja, na nə nya wei nə maa nənɔ tɛtɛmi nən ja. Be mə dɨtə bwenɔlən məndi təgo, mə <hesitation> naatə bali təgo, mi nən jʊni a komsa mi dul a mʊgo yɨm bwenɔlən məndi gəmina daani ja joui gə yɔn maajim fwali yɔ maajim tɛtɛmi a suwaibo kel. na nə yi kuul nəno tɛtɛmi nə bwanga nyo <hesitation> na tɛtɛmi yɨ fei na daani ya mə ywagənlei woi nə bwanga nyo, ketəlam tɛtɛmi swɨɨle, tɛtɛmi swɨɨle, ketəlam gəno swɨɨle, keta̱lam nɛnɛmi swɨɨle. Mi mə nən kaa komtəm dul wo a mʊgɔ yɨm məndi gəm mə yɨ a lɔ bwenɔlən mi gəmi, nənɔ tɛtɛmi ko kaa kɨla nɛnɛmi mimə nən kaa kel wo a wʊnɨ a komsa mi dul wʊnɨ ma komsa dul məndile, tɛtɛmi kwamigən mə təmi maa mə kwamigən. Mi mə nə kaa kel wo a wʊnɨ a komsa n nyuwa ləma lɔ bwenɔli məndi nan tuwa mwemo be ban tali n shi mwan məndi jai na bayɨləm məndi a be nən yɨ dwala nəno nən gun nə kwiya. Kaam bayɨləm məndi ma be jə yɨ jə ja <hesitation> tika tɛtɛmi kiyotəm kele a nyanga lɔng ma na nən tɛtɛji nano <hesitation> nən kaa fwalji don tɛtɛmi nən kaa komtəm dul jəbɔ nəl. Tɛtɛmi nʊni nan be daligəni swɨle, nan be nən kiyotəm keli sai jə kiyo kelo jə nyuwaka ləma. Tɛtɛmi mi nən komtəm dul, mi nən kaa komən a kaa jəl. Nəbni gwam jə bele daagɔ mə woi jə nyuwa ləma tɛtɛmile kebɔ nən gaan. Jʊ mə ko a lɔ bwenɔlən məndi gəm nə maa mə ko mi mə nən kaa komən mi mə nən kaa komən wo a kaa kel wo nəngɔ jʊ bwɨ mə ko a lɔ bwenɔlən məndi n nyuwa ləma, n dɨ gəlanlatal məndi kwaami gən jə ywami kemən gəlalantal məndile. Jʊnɨ a yəlam na gəlanlantal jə ma mile jə man mile ja bəlaibo jʊ a bwɨ mə suwale mən nyuwa ləma lɔbwenɔlən məndi kebo fou nən dɔm. tɛtɛmi tɛtɛmi nəfili kwaama a kwel a dem nɛnɛmi. A bəla mibɔ nɛnɛmi n nyuwa ləma gənɔ, amma a mugɔ yɨm məndi mə yɨ nəno tɛtɛ mi nyuwa ləma tɛtɛmi kebɔ gaan, tɛtɛmi a maa mi. Jʊ a bwɨ mə be təmi ba mə maa gəm, mə maa gəm n mʊgəm lɔngɔ yagən wo, mə nəgan jəjalanɔle gə jale. Na mə nya nya a mʊgɔ melali mi ma maale na mə nya nya kemani mə dou dou yɔ nə tɛtɛ. N dou gəm bəla jəjaləno yɔ swagəm ya ga jale jʊ a bwɨ jʊnɨ ga maa mi mə nyuwa ləma gəni domin ma nyabɔ kaa koman wo nəbo tɛtɛmi, n nyuwa ləma gənɔ, nyuwa ləma bwenɔlən məndiyo, mi nə nʊnɨ na maa kilane nənɔ gii a mʊgɔ lɔngɨ, mi nə nʊnɨ kole mana gə swɨbɔ kotəm mi a mʊgɔ lɔngi, mi nə nʊnɨ kole mana mə nə kii gəni. Mə ma mi mə nən kaa nə kii a mʊgɔ lɔngɔ gəm, a mʊgɔ daago gəm mi mə nə na kii, mi nə nʉnɨ mə suwa mə mou swɨgənbɨ. A kwaamagɔ gəm mi mənən kaa bulalɨ a mʊgɔ nəl məndi gəm, bʊlalɨ mi ben jel kwamigan na tɛtɛmi jel kwamigəni kel məndi a dɨ Jʊ a bwɨ mə suwa mən nyuwa ləma yɨm bwenɔlən məndi mə maali mi mə nə kaa komən wo a mʊgɔ gən nəngɔ jʊ a bwɨ mə dəng kelni mə suwa kelnile a mʊgɔ kanjəltini gəm nuwon mə ko a laami jəli, jʊ a bwɨ mə dou daani a lɔ bwenɔlɨ məndi gəmi n ko a lami jəl.